Mah, a-a mattin mi piggio solo che un pö de læte con un pö de cafè, e basta. <hesitation> Tutt'a-o ciù se gh'ò famme magara quarche bescheutto, coscì, ò un pö de pan, se o l'é avansou da-o giorno primma. Ma sedonca <hesitation> nint'atro.